हाथी..यीं पृथ्व्यू सबसे बड़ु जानवर, सबसे बड़ु जीव जेते ब्वोल्दन। अंदाजा लगे सकदन कि यौ हाथी एक दिन मां लगभग एक सौ पचास किलो से तीन सौ किलो खांणों खे द्योंद। मतलब, अर येकु वजन ज्वो ह्वोंद, एक नॉर्मल मजबूत हाथ्यू वजन ज्वो ह्वंद स्वो तीन हजार से पांच हजार किलोग्राम का बीच ह्वे सकद। येकि लंबाई भी छह मीटर से ज्यादा ह्वोंदि। बुद्धिमान भौत अच्छू ह्वोंद हाथी, यमण्यें ब्वोल्दन छिन और हमेशा येकू ज्वो मेन भोजन ह्वोंद, मुख्य रूप से सि भोजन ल्यूंदन घास, फूल, पत्ती वगैरह।